मासुरे दाल बडोड़ो ते पहली हम दाल ते अच्छा से द्वे ल्योला फिर पंद्रा से बीस मिनट तक वे दाल ते वे पांडी मा धोरी ते गैस मा पके ल्योला वेगा बाद दाल जब पक जोली वे दाल ते कढ़े मा ढ़ाई ते घी जीरा लहसुनो तड़का मरी ते वेते अच्छा से पके ल्योला।